Enkoko naaza kugiteeka ndabanza na- naata naahemba omuriro nataho amiizi gatogota, gamara kutogota, enkoko ndagitwara ngishareho ebisa, naamara kugisharaho ebisa ndagita mugaamiizi gunantireho garoosa kugira ngu naagihaho ebi- ebi- nandagiihaho ebipapa bya- birahuke kurugaho mbwenu. Reero naamara, naamara kugifuraho ebyoya byahwaho ndagita ndagita aha sigiri ningashi hamahega ngibabure naamara kugibabura ngishaare, ngishaare mubicwekacweka, ebicweka ndabasa kwihamu ebicweka nkamunaana ninga nk'ikumi nabibiri twa turi bingi muuka ninga turibakye muuka, kira kirarugiirira, reero naamara ndagiteeka museefuriya ntekemu katungurucumu, nteekemu akoonyo, nteekemu enyaanya n’obutunguru reero naamara nfundikire, aho n'ahuntenzire kugisiika, reero naamara kufundikira, enyaanya n’obutunguru byamaara kusa, kakatungurucumu aku naatiiremu nyongyeremu ekindi kikopo ky'amiizi, enkoko eraba etaasa?